Ampan <hesitation> ampami na hakuri haka duma hakuri ka fatamma hakuriyu arziki maga zuza tuwafu kome faka duma fi sum fada hakurika famorasu duniya fatanma hakuriyu kam babu fama naya dai dayu hakuri ta amfani sindi takahu fa duma hakuri du kai waneka ta khirati amma duma kilira tu wallahi hakuri hakuri ta amfani kwa dumafu a simka fa duma hakuri.